Eh wuro jei welatami mi mimedai yahugo nden mi yidi yahugo bano mi yecci haa baawo kanjum woni kaaba wuro makka.